Iranini ada biri kabd ada ishia ta durani ta diniat amineni woni kabdi mayedeni holiday sheree kabd holiday sun norus yedeni yazanight yedeni idil hajj adhan yeden idi fitrine hijirtie dumi tadibine dinin ishia isilamia familineni wolin muhimua wolin amine wolin muhimu hamtua amineni wolin wari dadan diko warine hinkabd